<hesitation> Mizara roy valiteniko azo tratrarina azo tratrarina izy a raha ohatra ka ohatra hoe efa manandraha ray aman-drenao ohatra hoe amin'ny resaka harena manandraha ray aman-drenao a tonga de midebaka amin'ny harenan'ny ray aman-drenao enao de tonga de sambatra anao amin'iny satria hoe manam-bola zegny raha jiaby misy, nefa kosa nefany amin'ny lafiny raika a sy sy maintsy mijaly anao zegny vao sambatra satria amin'iny ahafataranao herin'ny tenako nagnano an'ity a de mahazo vola zao a de sambatra anao amin'iny.